Taka nuú kɨtɨ kutɨ chi ma tuú igualnaá nu, kakuyo nayuu jiinti sin modoti jinaati sin ka saati sin, tu inuu kant'ati jinati, ioo kiti xaan, io kiti ja, nu xintiki kuti chi chiiti yoo nu kiti xaan kuti, te nu kuayu kuti chi kuañuti yoo maa kuntiti nuyoo.